מענטשן גלייבן אז דורכן עסן אייער, פיש, ספינעטש און מילכיגע זאכן, קען מען ווערן שטערקער. <hesitation> איך ווייס נישט צו איך האלט פון עס אבער אסאך מענטשן גלייבן אז די זאכן קענען מאכן די קערפער שטארק.